Tutosi <hesitation> rupa-rupanna minynyaq sayur e ikkaju e contona tu pammulangngi minynyaq kaluku yetu minynyaq kaluku de mega lemaq na <hesitation> itaroi ri <hesitation> suhu tinggie atau matanre de na oddingngi ipake maggoreng <hesitation> na odding to rekeng mega rupa-rupanna nasu-nasung na engka- na salainna minynyaq kaluku engka to diyaseng minynyaq zaitung na yetu minynyaq zaitungnge pole ri bua zaitungnge <hesitation> magello i <hesitation> untuq kesehatang jantung taq <hesitation> minynyaq yede cocoq i untuq mattumisi-tumisi <hesitation> ipake untuq anre-anre anude ku api e <hesitation> salainna erodo engka minynyaq jagung atau minynyaq arelle eng- yatosi ro minynyaq arelle de magello ipake untuq maggore-goreng <hesitation> me- nakandung <hesitation> fisi- fitosterol yang dap- <hesitation> yero weddingngi ipancaji <hesitation> napakanjaq i kolesterol taq <hesitation> bagi ye nakenna de kolesterol yetosi ro enna minynyaq arelle de <noise> yetosi minynyaq alpukaq e minynyaq alpukaq <hesitation> mega lemaq na <hesitation> wedding tosi cocoq i ipake untuq mappanggang atau <hesitation> maggore-goreng na yenaro rekeng jenis-jenisna minynyaq sayu- <hesitation> ikkajue atau minynyaq sayurangnge